Milli duamiza tremiza battomiza chimbemiza semiza settemiza ottomiza noemiza deghemiza undighimiza doighimiza treighimiza battordighimiza bindighimiza seighimiza deghesettemiza degheottomiza deghenoemiza vintimiza vintunumiza vintiduamiza vintitremiza vintibattomiza vintighimbemiza vintisemiza vintisettemiza vintottomiza vintinoemiza trintamiza trintunumiza trintaduamiza trintatremiza trintabattomiza trintachimbemiza trintasemiza trintasettemiza trintottomiza trintanoemiza barantamiza barantunumiza barantaduamiza barantatremiza barantabattomiza barantachimbemiza barantasemiza barantasettemiza barantottomiza barantanoemiza chimbantamiza chimbantunumiza chimbantaduamiza chimbantatremiza Chimbantabattomiza chimbantachimbemiza chimbantasemiza chimbantasettemiza chimbantottomiza chimbantanoemiza sessantamiza sessantunumiza sessantaduamiza sessantatremiza sessantabattomiza sessantachimbemiza sessantasemiza sessantasettemiza sessantottomiza sessantanoemiza settantamiza settantunumiza settanduamiza settantatremiza settantabattomiza settantachimbemiza settantasemiza settantasettemiza settantottomiza settantanoemiza ottantamiza ottantunumiza ottantaduamiza ottantatremiza ottantabattomiza ottantachimbemiza ottantasemiza ottantasettemiza ottantottomiza ottantanoemiza nonantamiza nonantunumiza nonantaduamiza nonantatremiza nonantabattomiza nonantachimbemiza nonantasemiza nonantasettemiza nonantottomiza nonantanoemiza chentumiza